A makina sa të qepsh servir sa të qepsh, <hesitation> mënd jetë se ka qepsh një maljetin çë ju shquarrë o se do qepsh një maljetin e re, një gonë, një ncilonë, një xhubot, një xhakë, një fashakol, një kopull, mënd i bush shumë shurbise çë të servirjën të veç-të vishesh.